Igga mi laatoo scientist innaaɗo, ngam joonnde nder suura wancuki e weli. gam mi wanca mi walla duniyaaru yaha yeso.